To mi heɓii taƴoode, ko mi artata mi waɗa, kanjum woni mi heɓa hotollo, mi heɓa ayodin, mi heɓa table kaanduɗe, hotollo ko ɗon mi hemi huttinira ko e ayodin ɗon, mi layɓa ɗon ɗon, mi itta ibbam ɗam, mi itta tuundi fu ngondi ɗon ɗum to mi timmini sey mi ra sey mi toɓɓitina a yodin ɗon ɗum mi raɓɓita table ka ndu ɗe fu mi yara mi raɓɓita hotollo mi maɓɓa ɗum.